لو كنت اتمني ان انا اتعلم لغه واحده كنت هتمني أن انا اتعلم اللغه الايطاليه لأن الايطالي دايما بحسه سلس وبحس طريقتهم حلوه في الكلام ف اتمني ان انا يكون معايا اللغه الايطاليه واتعلمها من غير ما اخد وقت اتعلمها علي طول كنت هحب الموضوع ده جدا